हमके के दोरान के गाना ज़्यादा पसंद आवेच्छे। काहे कि उकरा सुनला से सांति मन के होखेच्छे। अव अच्छा मासूस होखेच्छे अव इन नया समय के। गाना उतना अच्छा नाई रहेच्छे जैसे पुराना गाना अच्छा। हेच्छे नया गाना में अभरता अव असलीलता ज़्यादे बढ़। गईल छे अव पुराना गाना संस्कृतिक अव बढ़िया रहेच्छे। जे के पारिवारिक रूप से भी अच्छा से सुन सकेच्छे। अव इहे से हमरा पुराना गाना से ज़्यादा लगा होखेच्छे।